Mutsalanama conakin garna mimado rayuwa badi kayaka piyatu nikim kwamaranikika dutiyasibu nikidu bokeharam dakakkashesibu aduniya midido mitsabakwapiyati nikimima akwaniyan hukaliyu camazu dibuwatli asibu, dibi hada agutana dikir mana dibai nai dibi aranatsakin kwafazibinina atsamirba yawa dibawaina disatlim, himma sayakun nata tsamanaka mirkau dimabiyansibininau kodiyiyatlinai kokuma dipapuratlinai todu rayuwabamididowasi bamatsala conakin kajika simatativuatadarhi do mota dihalai dubokoharam tsigatlinsudikai datiye sibu, to midowaina hadiya conakina rayuwabadadi jika conakin abudama mima asayaka didiyaditi yama didi yamakam dikirmama, dibawai wutlimi akam dibaitlin kwafasim atsamir digisadidi aginasin nusi adukunatlin to mido rayuwa bakwapiyati jiconakin, dole misibu midido damuwa damuwanamaka jika irinnaka rayuwaka mimalu irin naka rayuwa kau miyata rawa yinsi ta zyarema. Inna irinnaka rayuwaka me marar lapiya fiyowatu tositunuwabusetivuka tima kwanciyan hankaliyu kwabuka kwapiya lapiye watika to didima allahamdillivahi agodesu yinsi, to amma darhi fakwatlafe bafedivukado darhi abunatamau atsaresu dika kazai asibana dutiya sibu to ayamama dorayunakikina rayuwa bapiyatikajika wayutifimaki conaki atakiya sibu, dimata kiya tambau conakim damba tabu si koina dimakuyusi, amma sim conakim oma didimamotsi dibusasimu fanayau atataraita rayau dikuyusi kodipurusi koditiyusi, to waina rayo waka cikana aidole rayuwabakwapiyati to miyata rawa yinsi tabawaima adahi irin naka rayuwa mizamasu anijeriya adinsusibu cassi amna kutika, irinni dikimasibai conai ashiyi simakuyadarhi dibusukoina wahamma to su saidai didikaya motsina nadamba atsakim ammadamasimu, amma conakin sibu atakisim dimaki yadambau kanayasim abatause dimakwa diniwasika dibikwakwiyusi to aboma aimisu do rayuwa bakwa piyati, to amma miyatarawa yinsi tabuwaima doirin naka rayuwa. Tazai micika <hesitation> rayuwa rayuwabapiyati aguba innawutlimi tomidinilimi amma llimika dikima yasu datatiyasibu ai llimi abunanamamu tinshika dapuwusawi atsakim dudutatiya danuwasu, to ayama adiyama ditsareya digisaya dukitusai dizusu wanka ditsaraiyakoditiyaviyusai kotakonuwasi dibatlina kanwasi dibatlin dibdivusai dikirma dukitusai dibayau kodikirma iyalainiwasai dibayai, to airayuwa apitamau rayuwanama conakim tima piyatu awurba cemasu rayuwai a <hesitation> azamanaconakim conakim, kowatadima allah allah tabuwai yadahi a yinsi inna irin nakim rayuwakim to miya tarawa yinsitabiya rayuwa bodadimisawau innairin nakin rayuwa taburma a yinsi to conakin hinsiba hindata dona yerekin tazana albarka daha a yinsi tazaididima anfani a rayuwa a <hesitation> yare bahinda takiyau nabana nabinima afani innati, yauwa mima mitavunahi inna yarenama mizumau mimazuwa gorgajiyau gargajiya doyi sibadatadimaagoyi misibadata zasallal goyi mide wutai innatli vogwa hitaina daiwutai. Midudimau maamalanama daiwutai hamba dumitaukaji tlimmatsamau, hamba han midataka to maigatau ewutai innatlim, tlima yan unama tininama midewutai innatlim dorayuwa, to miyatara yinsi tazai mibalapi yewa ti nakim rayuwakim apitaman conaki na ashijemiyedima rayuwabodidi wiham damemawiyu innawiyu tangun witamawi hamu vivashuwasida atlim, to tijitsawi vashu wasi timadi anfaneya to amma conakim dima wanka simtainmatlinu dayintsaya dunaiwane kakwa zahitaka to dimadaidaiyu awaankau fabrmasimu to fatayintsayau, rayuwakajika ashiyikuma wanka moyu kodidanuwanahu ko dimadi danuwahu kwanayafatadamuwaka dibuahu, yauwa zuwai sibatazikazu nigyativan kadikidazu ditsom danuzuwai dikido ditsom tonu aruwa doya dizara makwoci ditsayatsayakutusi dothrodatau, tanuaruwa lawur dizaramakwo cinusi ditsaytsayakutusi datliradatau to hinda tatanaakanna datatatlin amma conakim wanka moyu tangan kwarkwadin conakim saidaidiba ya kasu asim dibimutsamutsau dimama tsadan uwanusu torayuwa pitayukwa to airayuwa pitama dikau. <hesitation> vashihu abisinusu atamawahamu fifatasiputa ara ara kunfayam to rayuwaka apitadikwa, ai apitamau kogani tomiyata rawa yinsitashir yema misibu ayinsi mitavonahi innarawuwa babanna, amma cocakim kam mimatadaha piyatu naitsada hambata conaki dikome hakana ataasimka ata asinka atsada koma hambadata asimka tsada, to rayuwa nashika aiti mawankau hm dabajakim mitasipun dubudubu azugam dubudubu azu <hesitation> miguzawaanka mitau, to ai dima daidaiya bandudu ashiwanka damiyadika piyatiwa conakim batida zahi saidaidipasua kun wasi di zabanusi kumawa danuwanusi timabu rusu kwanayusuka dayintsaya. To dimawankwa rayuwa ai apitamanamu saidai kawai midima adua yin sitazama albarka dorayuwana conakim, taburma ayinsi midabama midimahakuri fadananama misibu midamakau innavanuwa kowa disina danuwanusi yauwa ko wadimara albarkana danuwanusi, amma arayuwa apitamau conakinu komeconaki hamba fatikina du dubu, komehamba fakina conaki fabaya vuhama da dubu kaza yomiyadimawanka ai rayuwa apitamanamau arayuwa kaidaikowai yinsidi burama arotamajika teimakema ayinsi.